Janubiy koreya madaniyati kpop, drama, seriallar va texnologiya bilan mashxur an'anaviy urf odatlari masalan hanbuk kiyimi va chusoq bayrami ham muhim zamonaviylik va an'analar uyg'unlashgan davlat.